<hesitation> Maro be hitako amin'ny ordinateur, ao ny écran, unité central a, soourie, maro be se aloha. Izay ihany tadidiko e.